मि तुमते भोत बार मना कर चुकियु तुम मेरा घर न आवा तुम मेरा घर बार-बार आली ता भई लवोग मेते बदनाम कराला की तुमा आपस मा क्वे चकर ता नी ची तू भी बदनाम वेली अर मि भी बदनाम वोलु अर हमा गाऊँ भी बदनाम वोलु हमा शहर भी बदनाम वोलु ता ये वेल तू अपरा घर रो अर मि अपरा घर रोलु मिन भोत बार ब्वोलियाल तवेते।